أول شي أنا واجد حريص على أن يكون جزء من ها الفريق المميز، وعندي مهارات في مجال العمل، القدرة على التعامل مع التحديات بشكل ممتاز، <hesitation> ونريد إن نضيف قيمة حقيقية للشركة وتأكد إن العمل الج- الجماعي، يكون دايما على مستوى عالى، والتعاون بنا يكون كتير منيح.